Kwan a ɛbɛfa do anoa kosua nye dɛ ebɔhohor kyirefuwa no a epɛ dɛ enoa no ho. Iwie a na edze adze a ebɔnoa kyirefuwa no wɔ mu no, bɔsɔ gya na edze esi gya no do. Edze si gya no do wie a na ɛde kyirefuwa no ato m'. Obi wɔ hɔ a ɔpɛdɛ ɔdze nkyen gu m' ana ɔde kyirefuwa no ato m'. Bi so wɔ hɔ ɔpɛ- ɔmmpɛ nkyen wɔ ne kyirefuwa ho ntsi ede kyirefuwa no to ma a nsu no bɛma adɔɔso kakra a. Edze kyirefuwa no to m' a na akata do ma eetum ehur. Ohur aaaa bɛyɛ sema enum na atoɛ na ɛde kyirefuwa no ato nsu nwin m', ede to nsu nwin mu wie bɛyɛ sema ebien ara a, mpo sema kor anaa ebien na eyiyi ahohor ho naa nye n' wo kyirefuwa abɛn.